Na kitɨ iyo ñuu ni. Iyo tuni da kitɨ kuatyi tyi na iyo kitɨ na'nu, katyi o, tyi kitɨ kuatyi ni va iyo so, ɨjɨn, a yɨ'ɨ tyiji yuku vi va'u, ñunkuii, yɨ'ɨ, da yakuiin. Ntuvi maa tyiji yuku yɨ'ɨ yakuin tyi nuu satiñu ñivɨ, yɨ'ɨ yakuin, yɨ'ɨ, ɨjɨn, yoko yɨ'ɨ, este, ah, kuaiyo a ka'an dani da lejo, da, ɨjɨn, sanaa de yɨ'ɨ isu, tyiji yuku. Yɨ'ɨ da kue'e tuni nuu saa, kue'e tuni nuu saa va iyo tyiji yuku, axin nuu tyiji ku'u. Ke'in, maa da saa teso'o ni ka nuu ñuu ni ya'a vi, ɨjɨn, saa na'ma, saa kuili, jen suni na'yu yukue'e, yɨ'ɨ yukue'e tyiji yuku. Jen iyo tyii, iyo xi'na, iyo tasu, a kuvi da kitɨ nava katyi o. Jen da kitɨ kumi jie'e, tyi a nkatyi ki ni da kitɨ kuvi daja. Sukuan ni vi a jini dani, nuu nee dani ya'a, jen iyo koo. Ke'in kue'e tuni nuu koo iyo.

A kivɨ vitan jen ntuvi na sikutu vi'i kajin ita, tyiji ñuu katyi o, tyi ve'i ñu'un vi nuu nasa'a na natyiso, natee ita. Va'a tuni sa'a da xito nee sikɨ ve'i ñu'un yukuan. Tyi natee axin natyiso, axin naskutu daja jin ita, kue'e tuni nuu ita. Maa da ita iyo ka nuu nee dani ya'a vi a ka'an dani ita kartutyo, sukuan ka'an dani majan. Iyo da ita kiji neni nuu ke'en daja da ita yola, katyi daja majan, ɨjɨn. So gladiola nani ji, ke'en daja majan. Jin da na ita ka iin ita kene nuu nee maa dani ya'a vi, ɨjɨn, ita yaa jin ita lee, so ntu jini ni nasa ka'an daja majan tu'un ñuu savi, so vii tuni nasa a nijiaa da xito nee sikɨ ve'i ñu'un yukuan, so a kayɨ tyi ntuvi sa'a vi'i nasa ka majan. Sɨɨn vi a, ɨjɨn, natee daja so, sɨɨn a kuvi jin tuvi ita vi ji.

Nuu nee ni ya'a, tyi... ntu kene xe've. Ntuvi ne'i sa'a savi. Soma xeen kuun savi, ni'i tuni kuun savi. Kuun savi yakuaa, kuun savi nuvi. Jen suni yu'vi dani tajia, tyi tajia vi a kani. Jen jia'an ñu'un. Na iyo ka ñu'un sava xa'un kivɨ, axin vi tika. Tyi ni'i kuun savi.

Jia'nu va'a dani jin da tii, jin da yuku axin, yutun, a yuve, a yuku, a... nava kuvi kuaiyo a... iyo nuu nee dani. De, nute vi ji, axin tii vi ji, axin maa dani ñivɨ vi ji. Jen jia'nu va'a dani. Tyi... kumi dani... da kuaiyo a iyo nuu nee dani. Kuvi su yuu, kuvio suu ñu'un. Soo, kumi dani maa ja. Natuvi sa'a ni va'a dani kuaiyo da iyo tyi nuu teku dani vi ij, nuu jia'nu dani vi ji, nuu nee dani vi ji va kumi dani maa ja.

Iyo kue'e a sa'a o jen na sa'a va'a o kaa nuu nee o. A xinañu'un va kumi on. Kumi tuni on kuaiyo a iyo nuu nee o. Jen a uvi vi a, suu, nke'ne vi'i da yutun. Tyi yutun vi a taji tatyi vijin, yutun vi a taji nute. yutun sa'a jen teku dani nuu nee dani ya'a. Da yutun na'nu ya'a jen xita ja viko jen saa va kuun savi. Jen suvi a kumi on majan. Nxinaa on majan. nuu satiñu da xito jen suni jie'ne daja da yutun soma sa va kene tuku a yaji daja. jen ɨjɨn, ntuvi a ke'en daja sa'a daja tyi sa ni nuu satiñu daja nijian nee da yutun. Suni saa ni da tii, jen, a isu, a... na kitɨ na'nu ka vi jen ntuvi jia'ni sa naa majan tyi kumi da tii yukuan. Jen da tii kuatyi tyi suni sa kivɨ tan jan nuu satiñu daja jen suni siu'vi daja majan sava, ntu xinɨ'ɨ jɨ a yaji dani nuu nee dani ya'a, axin, da tatan tee da xito, nu... nuu nee dani ya'a. Jen, ɨjɨn, kuni ni a kumi tuni dani da yukuan sa va teku dani. Jen nsa'a niva'a dani. Kua nuu ne dani ya'an jen iyo tuni kava, iyo tuni numa jen suni saa kuvi ke'en dani sa'a dani axin taan dani yaka tyi, jiasɨ dani axin sa'a te'en dani nuu nee dani a sa'a dani sukuan. Jen va'a ka a. Nuku o kua sa'a o, sava, ntuvi sa'a niva'a o axin ntuvi xinaa on kuaiyo a iyo nuu nee o.

Iyo tu'un jianini, axin tu'un kini'vɨ ini nuu ñuu nuu jia'nu dani ya'a. Tyi ntu jia'a dani kivɨ a stuvi yutun axin a kɨ'ɨn ka jin na kuvi ka a iyo. So kini'vɨ ini ñivɨ ñuu ya'a tyi ntuvi nute, ntuvi sanaa nute tyi jika vaji nute ji'i dani tyi ntu jianku'un nute ya'a tyi su kuun tuni savi, soma nɨ'ɨ nute kua'an jan ne ityi da tyuvee yukuan. Jen sa va naa nute iyo nuu nee dani, iña vi tu'un kini'vɨ ini ñuu axin ñivɨ nee ñuu ya'a jen su sa nií jen tunee kiji nute ko'o daja dani ya'a axin tunee ni'in dani nute, iyo sava ta'an jen jia'an jan nenu iyo nute jia'an ke'en jen yukuan, tyi na iyo nute ya'a na kue'e nute jianku'un ya'a.

Kueka nkuvi sa nkene jika tuni ni ña'an ni tyi ntuvi ityi, ntuvi kaa, jika jie'e ni. Nika jie'e ni jin tata ni, nika jie'e, nika jie'e nana ni, nika jie'e ñivɨ ña'nu ni. Jen nika jie'e dani jen ña'an dani ne nuu jika suu Nijnuu axin nuu eh... Su jiso ña'an jie'e dani axin ityi tyuvee je jika jie'e dani jen suu kueka nkuvi, tyi suvi ntuvi ni ña'an jie'e dani tun tyi a yɨ'ɨ ñɨɨ jie'e dani jen jika dani jen suu kueka vi ji a nakuun ini on majan tyi ntuvi tu'un vii vi, so nkuta'vi o tyi ña'nu dani jen teku ne a maa ni ntañu'un.

Iyo jiñu'un dani nuu ñivɨ ña'nu jia'nu nuu ñuu dani, tyi suvi daja vi a jini nasa ñankava ñuu, suvi daja va no'o, suvi daja va nsa'a, suvi daja va niñɨ nuu tiñu. Kuvi ji tee, kuvi ji ña'an jen iyo ña'nu dani nuu iyo jini ñu'un dani nuu daja, tyi ɨjɨn, nkuvi a koo niva'a dani jin ñivɨ ña'nu. Tyi ka'an dani ta'nu daja axin na'nu daja. Tyi yukuan katyi ni jen suvi daja vi a ñivɨ ña'nu, jen sa va kuvi ji ini ve'i, axin tyike'i, axin ne'in ityi nu'u dani ve'i iyo ini nu, iyo jin ñu'un dani nuu da ñivɨ ña'nu dani.

Ñuu ni tyi, ñuu nu vijin kuvi ji. ntuvi a i'ni jin, iyo tan sava uvi a... suu vitan yoo vi a i'ni tan, soma vijin jin. Nuu vijin ka'an dani majan, tyi kuun yu'va, kuun savi jen vijin tuni nuu nee dani ya'a. Tyi a, suu kuun yoso ñuu dani.

Detun niyo se'ya da ña'an ñuu ni, jen axin ñuu dani, jen ntuvi kaa a vi tyi yujin ta'a kuvi ji. Jen kumi tuni da ñivɨ ñanu da ña'an niyo se'ya. ɨjɨn, najiavi daja kaa daja, yaji daja, jen a sa'a ñivɨ ña'nu va sa'a ja iin a nani ñɨ'ɨ, ka'an dani majan, jen yukuan jityi da ña'an niyo se'ya, ñuu dani. Jityi daja ne nakee ini daja, ne nuvi daja, jen sa va a kuvi ñɨ'ɨ yukuan jen maa yoko, yuvi jin yuku jen yukuan de naa ni i'ni da ña'an na ni iin axin naku'un xukui daja sa va, ɨjɨn, jia'nu va'a tuku o yɨkɨn. jen kumi tuni majan yatin, vi'i ka yoo, Kumi daja sa va, ɨjɨn, iyo va'a daja jen nakoo va'a daja, katyi o nakuiñɨ nityi va'a daja. Jen suu kua katyi ki ni jen ntuvi naa iyo nasa'a da ña'an a niyo se'ya, tyi kava ta'an daja sa va nuvi daja.

Tun suu na jianini ni tyi viji vi a kunee on nu ñuu on tyi ntuvi xu'un, iyo majan tyi, suu satiñu tuni on, suu ntuvi a kue'e xu'un ni'i dani nuu nee dani ya'a naa iyo, naa iyo nenu ni'i kue'e o xu'un. Jen viji viji jen sɨɨn vi a suni maa tiñu ni nee da ñivɨ, kanta daja yu'u ve'i tiñu axin yu'u ve'i sukua'a da kuatyi axin, yu'u ve'i nuu satatan ñivɨ, axin yu'u ve'i ve'i ñu'un axin, ɨjɨnj, ve'i nuu xiko a yaji nee tyiji ñuu ya'a, kue'e tuni nuu va nee ñivɨ tiñu, tyi, sa va kaa da a nkanta nika maa ñuu maa jen nkanta jen, vitan jen kunee on tiñu sa va kene da yujin sa'a o jen suu yukuan vi nuu kueka tyi kuaa ve'i tiñu jen kuiya viji nee nuu ntuvi, a iyo ya'vi nu axin nenu kanta xu'un tyi ntu tyi a nenu sukuan ni jen tava nuu da, ɨjɨn, iñɨ nenu ñuu nuu jen tava nu naa, tiñu viji vaji ji na. Este, tiñu sa'a o axin nantu'un nantu'un kuvi ji de nee dani yu'u ve'i tiñu axin nee ta'an on yu'u ve'i tiñu jen viji vi ji, suni naa iyo tyi, no'o na sikuitɨ daja jen kanta, nkanta nute ji'i dani jika vaji nute ji'i dani jen no'o na sikuitɨ ñivɨ ña'nu, saa ni, ɨjɨn, detun ñu'un jin, suni a na sava a majan tyi vaji nkukue'e ñivɨ ntuvi a katyi o a yu'u tiñu jun a, ɨjɨn, yaku ni kaa nuu koo jo tyi kua'an nkuvi jia'nu ñuu jia'nu ñivɨ jia'nu jen yukuan de kua'an kuaiyo da ñu'un a nute a ityi nava kuv... kuvi ji so suni sa'a ni viji de nuu, ɨjɨn, kaa ñivɨ ni'yɨ nuu ityi ka'an daja nuu, ɨjɨn, panteon ka'an dani majan so, suni a nkukue'e ñivɨ jen suu, ɨjɨn, nini va kune'ya da yujin yukuan jen suni sa'a ni nuu nee dani ya'a tyi, kue'e kua'an ityi tyi a tyukuan jen suni tivɨ de suni kune'ya o da yukuan kue'e tiñu kuvi ji, kue'e tiñu iyo jen kinivɨ ini o tyi tyu'un sa jen sa kene kuaiyo yujin jianini on axin iyo sa'a o.

Mm.. viji vi a satatan on kue'i tɨɨn, tyi no'o ka da kuatyi majan, ña'an kuatyi axin tee kuatyi, tee luli, va no'o kue'i tɨɨn tyi nani taan daja ya'a, daja yu'u daja jen sa va tɨɨn daja. Sukuan nani kue'i yukuan. So, ɨjɨn, iyo ñivɨ satatan majan jen ni'i daja, ɨjɨn, iin a xe'en katyi o, tyi'i daja nuu na'a daja majan jen tyi'i daja ini ñivɨ ku'vi jen suni tyi'i daja majan yata da ñivɨ yukuan jen de jiankava lintu da ñivɨ jen kajie'e daja na nee daja yata. da ñivɨ ku'vi jen nee ka'ñɨ ka'ñɨ ñɨɨ daja jen katyi daja a nanee da ñivɨ ntɨɨn yukuan. Sukuan sa'a da ñivɨ satatan majan, so a mantañu'un jen ntuvi no'o daja ni majan tyi a na'a nee da kuiya vaji a na'a tuni jen suu nkuvi tuni da kuatyi majan, tyi, nani va yaji o tyi niyo ka soko jen suu kuvi jiso nika so iin titɨ vixin jen yaji o majan jen, ɨjɨn, tɨɨn o so vitan tyi ntuvi vi'i ka no'o daja majan so de, no' daja majan jen so, kua katyi ki ni a xe'en tyiji daja na'a daja jen kɨɨn daja ini ñivɨ ku'vi axin yata ja jen kajie'e daja nanee daja ñɨɨ jin, ka'ñɨ ka'ñɨ jen sukava katyi daja a nuvi daja, a nuvi axin nuvi da kuvi yukuan katyi daja.

Ka'an ni tu'un ñuu savi, ɨn... sa na de ntuvi ka'an va'a ni ka majan so, kuka'nu ini ni jen suni ka'an ni majan nuu satiñu ni, nuu, nuu nee ni, ve'i tiñu ya'a ntañu'un, jen ka'an ni majan, tyi, ɨjɨn, sava ntuvi xinaa ni majan jen ka'an ni majan jin da ta'an ni, so, ntuvi ka ka'an yukun naa ni maja xiin. Ntuvi ka ka'an vii ni majan, so sa'a ni, ka'an ni majan sa va ntuvi xinaa ni majan jen sava, ɨjɨn, katyi ni a ka'an ni tu'un Ñuu Savi

Iyo tiñu sa'a maa da ña'an ni. Tyi sukuan ña'nu ñivɨ ña'nu jen ɨjɨn... Ntu jia'an daja nuu satiñu daja nuu sa'a itu axin nuu nake'en itu kafe, tyi da ña'an kinoo ve'i. Jen kumi daja se'ya daja. Sa'a daja, satu'va daja kaji yɨɨ daja. Jen suu tiñu ve'i ni va, sa'a daja. Ntu... este, kene daja. Ntuvi ña'an daja, satiñu daja nu ku'u. Nuku tan daja yutun daja axin a ke'en daja nute sa niso nuu jika nute jen da tiñu iin ña'an vi a nsa'a da ña'an vitan tyi iyo nute ne yu'u ve'i, su yaku so iyo. Jen sa naa ve jiaa satiñu ña'an vitan. So, suu tiñu ve'i ni va sa'a, ke'in axin kue'e ka da ña'a sa'a tiñu ve'i. Ka iin ña'an ni vi a katyi ni.

Katyi ni a, ɨjɨn, nee kuiya a na'a jen ntuvi a katyi o a nee nu nani kee o, nani sa'a o tyi yu'vi o ñivɨ ña'nu xeen niyo da ñivɨ ña'nu jen de ka'an daja suu kanijia o va kuvi vitan tyi, ɨjɨn, ntuvi a katyi o a kunta'an va'a da sutyi kuatyi jin tata daja, nana daja, tyi, ɨjɨn, iyo kaa nee daja jen axin jia'a daja ve'i sukua'a jen kuni ñivɨ ña'nu a jini ka da kuatyi vitan, so ɨjɨn, kuni ni a, ɨjɨn, kuni a na kune'ya da tata a nana, da kuatyi sava nantu'un vi daja a kunta'an vi daja. Ka'an va'a daja sa va suni iyo jini ñu'un da kuatyi nuu tata daja jen tata da jini ñuu. Iyo jini ñuu nuu daja de a sukuan. So, ɨjɨn. Ntu sik.. a kuvi sa'a daja viji de, a iyo va a ntu kanijia ni ka da kuatyi vitan kuni o so kuni na kune'ya yujin yukuan sa va, ɨjɨn, nantu'un va'a daja, axin kunta'an va'a daja. ɨjɨn, tyi ntuvi vi a kuvi nu ñivɨ luli jen koso nu tata nu axin nuu nana nu tyi, suni nsaa xeen vi'i koo tata axin nana sa va kanijia tun koo tyi a, a yu'vi da kuatyi soma sa yu'vi daja jen sa jinu daja ntuvi a nee daja, tyi iyo sava daja kene daja ve'i daja a yu'vi daja jen kuvi daja kujika daja, so ntuvi sukuan, ɨjɨn, kue'nu tyi, a kanijia iin inka o kuni sa va kene on ityi nuu katyi ni.

Nsama kuaiyo nuu nee ni. Tyi sa luli ni jen sɨɨn kani yoo jo nakusu. Kue'e ve'i nee maa ja, yaku ni ve'i nee. Na iyo kue'e ñivɨ ni ka jen vitan tyi nsama tuni iyo jo... iyo da ve'i na'nu. Iyo da... iyo kue'e ve'i tya tyukuan ni. Iyo kue'e ityi kivɨ nuu nee ta'an on. Iyo kue'e ka ve'i sukua'a maa ja, ve'i satatan, ve'i... nu'u ka'nu axin... da ve'i kaa kua'an. Nee nuu da jika kua too. Tyi, kua katyi ni jen kukue'e ñivɨ. Jan sava, nsama iyo jo tyi ityi ka'nu jia'a maa ja. Ntuvi ka ityi luli vi ji tyi ityi ka'nu ityi ka. Su jiaa vi ji ityi lee vi ji jen. Su sɨɨn katu vi ji a sukua. Tee suu o. Kusɨɨ ini o tyi a tyukua va koo kuee na sukuan jen sa nsaa kuaiyo nuu sa ña'nu luli o koo tyi sama sama kua'an iyo. Jen sava, este... katyi ni a nsama iyo ñuu ni vitan.

Ma nute kata a ini ni ko'o ni vi a ka'an dani kafe so tyi ntu ji'i ni nute vixin ni, nute uva ni, nute kuijin ni, da yukuan ntu ji'i ni majan jen a ta'an ka ini ni ko'o ni vi kafe tyi nute i'ni kuvi ji. Jen ji'i tuni ni majan tyi ta'an ini ni majan, saa ni naa iyo ka, jin nute kuii ni suu o a iyo nute kuii va vijin tuni jin, so ji'i ni na majan so nute vixin tyi ntu ta'an ini ni jen suu nute kafe matyi... katyi ni jen i'ni jin jen nkusɨɨ ini ni ji'i ni majan.

Kivɨ ya'vi nuu ñuu ni ya'a vi da viernes. Jen ta'an ini ni maa ja tyi, kiji kue'e a ke'en on. Tyi kiji da ñivɨ ityi Nunuma ya'a jen, kiji da ñivɨ ityi nuu ñuu i'ni jen sa... sɨɨn vi da ñivɨ nee nuu ñuu ni ya'a. Jen iyo kue'e a ke'en on. Kee kivɨ da kuñu, kivɨ sa'ama, kivɨ no'o, kivɨ nijian, kivɨ... ah kue'e tuni nuu a yaji o tyi, kiji da a... xiko nika, a xiko... tikuee, a xiko yɨkɨ ña'mi, a xiko... na'in titɨ vixin ka kuvi ji. Jen suu, ta'an ini ni... da ke'en on da a vaji nuu... kene inka ka ñuu tyi ntu iyo jo nuu nee on ya'a. Sava kua katyi ni jen... ɨjɨn... da ityi tyuve va jen vaji kue'e tikuee, nika, eh jengibre, ña'mi yatu ka'an on maa ja. Jen iyo, ɨjɨn, na yuve... kin, na yuve... kaa... a ka'an dani yuve kata. A na yuve ka kuvi jiso. Kue'e nuu iyo ke'en on kuaiyo ninu. S.... Ntu'un a ne'e tyi tun nuu ya'vi ya'a jen suu, ne'e kanta o sava ni'i on kuaiyo a jini ñu'un tyikivɨ tinana kivɨ, ya'a kuii kivɨ. A ka'an on tikumi. Kuaiyo ninu ni'i on. ɨjɨn... iyo ke'en on, sava ni'i on axin yaji o da kuaiyo da yukuan.

A maa ni, jen kuni ni a suni va'a vi a nkanta kaa nityi nuu nee o ya'a. Maa ma ya'a maa nuu kaa ñuu ni ya'a, jen ntuvi iyo va'a. A katyi o a ni'i o majan. Tyi kumani ka da kaa koso da kaa na'nu koso da xini yuku ya'a saa va. Iyo va'a, so a yaku iyo tyi suni va'a naa tyi suni yaku ni ni'in o majan, maa nuu, maa nuu kuni ni'in yo majan. Axin... ɨjɨn... sa va ntuvi maa suvi tuku ju. Ne'ya o axin suvi jin ni. Ke'i o tyi iyo kue'e ka a sa'a o. Jen, sava kuni ni a va'a, suni va'a iyo jo. Tyi ke'in tuni ñivɨ va nee jika se'ya. Jen suu nuu kaa nityi ya'a ka'an daja jin se'ya daja. Sava jini daja a iyo va'a. Este, ityi tya'a iyo va'a. Ta'an nee ityi tya'a jen iyo va'a da ta'an... Nee jika jen saa va va'a a iyo jo. Jen nuu sukua'a da kuatyi jen suni ni'in daja majan. Nanuku daja na iin a katyi da tee xine'e daja. Soma, nkuvi a katyi o a va nee suvi ji ni. Kunee nuu on jen na iyo ka a sa'a o. Tyi, suni da kuatyi jen suni, ɨjɨn, sa'a kue'i jin daja. Axin... n... Kue'e nuu sa'a ja katyi, ñivɨ jini saa va, ɨjɨn, yaku yaku ju ni ni'in on. So va'a a nkanta ja ntuvi kuatyi kuvi iña. De a va'a de, koo va'a ja ka saa va. ɨjɨn, maa tuku o, jen suni kusɨɨ ini o tyi a nuu ntu iyo va'a. Jen so jiaxin ka'an nu, axin kuaa tyi va, ɨjɨn, nee naa nuu sukuan ni so maa ni jin kuni ni a va'a ni a nkanta kaa nityi ya'a nuu nee ni.

Ɨh... Da ñivɨ satiñu jen, kumi tuni daja nuu jiaku da ji axin nute ñu'un da ji, tyi sa na'a kayu yuku. Sa ntuvi kuun savi jen ityi kuaiyo jen, nsuu na'a tɨɨn ñu'un maa ja, sava ɨjɨn... kumi tuni o nuu stiñu sa'a o sava ntuvi tee sa naa on ñu'un. Tyi... ɨjɨn, a suu a sa'a dani vi a tee nee tiñu katyi, n... na kutiñu nuu da, ɨjɨn, ñivɨ satiñu a kumi daja. Tosa jia'a da jia'a ñu'un. Jen detun nkajie'e kayu iin yuku jen jia'a kuaiyo nuu tyi nava ñu'un. So yu'vi o tyi nsuu yaku va kayu detun iyo ka tyi, ɨjɨn, na'in tuno'o niyo jen, suu kayu tuni da yuku so, ntuvi nano'o vitan nani da kivɨ ya'a tyi suu kumi tuni o nuu sa'a o. Ntuvi nute jen suu jianini o tyi, suu nuu kanta nute nsuvi nuu kanta kunee o xina'a o ñu'un va, ɨjɨn, suu maa tu'un ka'an ni kuvi maa a katyi tu'un a kumi daja sava ntuvi jia'a ñu'un jen ntuvi ñu'un dani tu'un jianini saa va kumi tuni o axin suni no'o a nityi. Yɨ'ɨ tatyi jen sa na'a ni tɨɨn ñu'un so, suu a katyi tu'un vi a kumi o, ntuvi a ke'en on sa'a o axin tee sa naa o, ɨjɨn, nu'u tyi kayu nasikuitɨ da yuku ya'a jen xino'o jo ñuu tyi da xito axin tee kuatyi ne ña'an jen jia'a da xinava daja nu'u. Sava, ntuvi jika ka kua'an ja so tu'un kueka kuvi da tu'un yukuan.

Ta'an ini ni kune'ya nuu sikɨ daja tiluu tyu'un daja majan ini nuu iin tiyu. Da iña ta'an ini ni kune'ya ni tyi maa ni jen nsikɨ ni jen, vitan tyi ta'an ini ni kune'ya ni nuu sikɨ a tee a ña'an vi so, ɨjɨn, ne'ya ni suu suvi ni nuu sikɨ tiluu jin naa on yukuan ni va ta'an ini ni jen, mm, a da koo vi katyi, axin nsuu ni ta'an tan nini a nuu kaka ni axin a kunu ni, suni kuvi kunu ta'an on, suni kuvi kaka o tyi a, suni a jini ñu'un on majan jen sa va tyi kana on ñu'un ne'yu o so, a ta'an ka ini ni vi a kune'ya nuu ni sikɨ tee jin ña'an tillu na'a, katyi ni a nani jin vasketvol.

Tiñu sa'a da ñivɨ nuu nee ni ya'a, vi a satiñu daja nuu ku'u tee daja tyi'i daja nuni tyiji ñu'un sa va sa'a daja itu, jen suni tyi'i daja nutyi, tyiji ñu'un, sa va kene nutyi, jen suni tyi'i daja iin a ka'an dani tiɨkɨn yɨkɨn tiniyu sa va kene yɨkɨn tinuyu. Da iña ni vi a, a suni tee daja iyo ñivɨ jen tee, tikuitɨ nuu iyo ñu'un daja, nuu va'a kene tikuitɨ jen, tee daja tikuitɨ, suni iyo ñivɨ tee tikuitɨ kue'e. jen suni va'a kene je ya'a. Suu iña ni vi da tiñu sa'a da ñivɨ ñuu ni ya'a. tyi, suni nsaa ma vitan ñu'un ni, vitan vitan ni tyi'i daja nuni axin na tiɨkɨn, a na titɨ kuvi ji, tyi kue'e satiñu daja xi'na nasa'a noo daja nuu satiñu daja. Jen nuu kivɨ xinikɨ de kivɨ xinikɨ ta'vi ji nuu ntuvi jen su kivɨ inka ka da kaa na'nu ka'an daja traktor yukuan suni a ta'vi ji ñu'un. soma ntuvi ntu'un ityi ni, ta'vi yukuan tyi, ke'in ityi tyi xi'na ta'vi daja je nasaka daja jen, tuku sa va tyi'i daja nuni axin nutyi, axin tiɨkɨn yukuan kua katyi ki ni. So a kene nuu nee dani jen tiñu sa'a da ñivɨ vi a taji daja nuni, taji daja nutyi, taji daja tiɨkɨn sa va kene yɨkɨn nuu nee dani ya'a. Iña vi a sa'a da ta'an dani ya'a.

Nuu nee ni ya'a jen iyo tuni yuku tatan. Kue'e tuni nuu yuku tatan iyo. Tyi iyo yuku tisɨ'ɨ dani, ko'o o sava ntu ku'vi o jin n... a ka'an on kava o. Jen iyo yuku, detun tyiji o kuun. Jen suni iyo yuku ji'i dani nuu nee dani ya'a. Iin da yuku yukuan vi, ɨjɨn... yuku ka'an dani, n... es... n... nasa katyi ki... Ta'an ni maa so jini de maa ja. Este... iin suni va'a yuku, yuku... katyi ki ni yuku uva, soma iyo kue'e ka yuku ka'an ni yuku ki'vɨ suni va'a tuni detun na'in a no'o detun ntuvi yaji va'a o xita. Axin detun ɨjɨn, ntuvi iyo va'a ini o jen so yuku ki'vɨ yukuan vi a maa va'a. Jen iyo yuku ji'i dani jen sava ntu ku'vi nutyi ini dani, ɨjɨn... Nani ji iyo tiete nixi axin yaxi ka'an daja inka ka maa ja. Axin teta'an jin, ɨjɨn, da yuku... eh... nee nuu yuu viji va'a tuni da yuku yukuan. Kue'e tuni nuu yuku vi a iyo nuu nee dani ya'a. So ntu nɨ'ɨ jini ni sivɨ. So, ɨjɨn... katyi va jini ni a satatan ja suni detun kijin yo, yɨ'ɨ tuku yo jen suu. Maa va vi ntyi xe'en, axin inka ka a... iyo tuni jin ya'a, ah... iyo... yu... yutun kuii vi ji. Iyo jo jia'nu ju. Va'a tuni jia'nu ju ya'a. ɨjɨn. Tunkatɨ nani jin. Tunkatɨ. Sukuan nani ji jen va'a tuni jen detun kijin yɨ'ɨ yo, axin saa ni detun, ah jɨn... yaji ki... yu'u o jen suni, iyo na'in yuku vi ji. Suni, detun a no'o o kue'i a ka'an daja kue'i asukar, jen iyo yuku nani tunkaya. Jen kue'e ka. Iyo so tunkaya vi iin. Jen suni iyo iñu kimu dani suvi vi a tyinei detun koyo xe'en nuu niñɨ dani jen suu kue'e tuni vi ji nɨ'ɨ ki ni katyi ki ni nasa ka nani jin so. ɨjɨn, iyo tuni jin nuu nee dani ya'a. Ya'a vi ne a va nee, detun no'o... detun koyo iin kue'i ka'an on kunini a ta... ta... a ka'an daja maa ja jen iyo yuku, ɨjɨn, ña'mi vijin. Ña'mi ta'nu nani jin. Saa ni de nta'nu ki sɨ'ɨn on jen suni iyo ña'mi ta'nu kue'e ña'mi ta'nu yaa, axin sujia. Sujia... ɨjɨn... kene nuu ka'an dani tuyujia, kue'e tuni nuu iyo. ɨjɨn, Nɨ'ɨ katyi ni so kue'e. De a nuu nanuku o maa jan jen iyo tuni nuu nee dani ya'a.

Tu'un taji ni nuu kuaiyo da ta'an vi sa va jianku'un va'a nti'in xu'un on, jen suu nkaxiin on nuu nani ke'en on tyi sani kua jiantiñu on, sani kua kumani ni nuu on va ke'en on tyi ya'vi nee da ke'en on jen suu ntu jianku'un va'a xu'un. So ɨjɨn, sana de iyo da ta'an on nuku ka nasa sa'a daja jen jianku'un va'a xu'un daja de. Suni sukuan ni sa'a o tyi sa va kuvi tyu'un va'a on xu'un. Tyi taxiin jin maa kua katyi ki on jen ya'vi tuni da ke'en on, jen suu a sa'a tuku o va ke'en on nantiñu ntuvi, ɨjɨ, iyo tiñu nuu on jen sa va jiaxiin so katyi tu'un ni nuu danu, ɨjɨn, a nke'en on sani a kumani nuu on, sani a ni'i on, sani a iyo tiñu sava ntuvi sikuiko xu'un nuu yaka tyi ke'en on da ntuvi o tiñu va jen suu yaka vi, katyi o, tyi a sani nee on je nani'i on da yukuan axin na iyo tiñu jun nuu on axi tivɨ ki ji jen suu a katyi nee vi a ke'en on sani maa kuni, sani a kuantiñu ni, sani a jiniñu'un ni kuni ni va, sukuan su tu'un iña ni taji ni.

Ntuvi sikaka ni kaa. Sava, nkuvi katyi ni nasa kuiya nkutu'va ni. Soma Vatyi vaji nee ni jen suu, ɨjɨn... Ntu da a nito jen ntuvi kue'e ni kuiya jen kuka'nu ini daja sikaka daja kaa. Tyi sa nee de nxine'e, axin de nkutu'va daja jen, kuvi de... ɨjɨn... kume o. Tyi... soma... ɨjɨn. Kajie'e da sikaka daja, so. jɨn, jiaan kunee ñivɨ jini xii daja. Sava, kuvi sa'a daja de maa ni tyi ntuvi, sikaka ni kaa. Jen saa va, kunini a, a ña'nu ni vitan jen tuni a kutu'va ni ka'an nkutu'va ni kaa so. ɨjɨn, sa na de kɨ'ɨn ni Suu ntu kuiya tatyi, ntu kuiya koo tyi kue'e ni. Jɨn... Ityi ni xine'e dayoo, jen kuni o so, ɨjɨn... Sukuan ni ne'ya ni a sa'a da sikaka kaa.

Ne'ya ni nuu kaa nityi. Jen kene da yaa... tu'un... jita, jin, teso'o ni a jita daja tu'un ma ni a kuvi tu'un ñuu savi. Jen suni iyo yaku ni vi a, ɨjɨn, nani pelikula kene nuu kaa nityi. Tyi, nutvi ne'ya ni sa ni iyo maa ni, jen ntu ne'ya kue'e danu ka ya'a tyi yaku ni tiempo ni a ni maa so. Sa nee daja nee jen kene jen su teso'o ni maa ja. Su, inka ka ñuu vi, so teso'o ni a katyi jia'an ka'an jan, jen vii tu vi, va'a tu vi. De a va'a ka jen, kue'e o ka sa'a sukuan. Sava naa tu'un maa on.

Iyo kuatyi jen, ɨjɨn, kue'e, sa'a katyi o, kuatyi ña'nu vi axin kuatyi xeen viji jen iyo kuatyi, kuatyi katyi o, kuatyi ntuvi a, ɨjɨn, iyo vi'i nkuvi. Jen suu iyo tee nee tiñu. Iyo iin uvi da tee nee tiñu ne sikɨ teso'o da kuatyi ya'a, nani kuatyi kuvi ji iyo tixin, iyo tu'un kuaa, iyo tu'un ta'vi, iyo kue'e nuu kuatyi so, ntuvi a katyi o a nuju nee ni ya'a jen tee kuatyi ntuvi xeen vi ji teso'o uvi tee nee tiñu majan ya'a a nani alcaldes jen detun kuatyi xeen vi ji jen nuu ne ñuu ka'nu sa va yukuan teso'o tee ka'an on sindiko majan sa va tyi iyo ka kuatyi xeen vi ji katyi o, sukuan kuvi nuu ñuu ni ya'a, sukluan iyo nuu ñuu ni ya'a, tyi, ɨjɨn, kua katyi ki ni jen da kuatyi kuatyi o a da lkuatyi ntu xeen ni jen teso'o tee nee tiñu nani alkalde majan jen detun kuatyi xeen vi jen nuu jun ñuu ka'nu sa va teso'o sindiko majan. Sukuan ni iyo... axin iyo kuatyi jen suni naa sa'a naa majan yujin jin na ñivɨ kuvi ji ve'i daja sa va ntu kene jika axin sa va ntu sa'a kue'e daja majan, suu sukuan teso'o o da kuatyi ya'a.

Ntu vii iyo ñuu ni tyi kuya'vi tuni nute ji'i, nute uva ka'an on majan, axin nute xeen. Nuku ñivɨ majan jen ji'i ña'nu kuatyi ntuvi vii kuni ni a nu'u Jen suni kuya'vi tuni da nute vixin, axin da na iin ka a vixin ka kuvi ji vaji to'o jika jin jen ntuvi va'a sa'a ja ñune'yu ntaka a ke'en majan tyi ntuvi a katyi o a, ɨjɨn, sa'a va'a ja tyi kue'e tuni yoo a kuiya sa'a to'o majan jen ntuvi iyo va'a ja. Ntu ke'in ni nuu kuya'vi tan jan soma suu nuu xiko daja majan tyi ni'in nuu ka da a vixin yukuan axin da a ka'an on galleta yukuan axin a xiko vaji jika a ka'an daja bimbo yukuan, da yukuan vi a kuña'nu ka kuya'vi nuu nee ni ya'a, so, ɨjɨn, nsa'a tuni na sa'a o tyi a nuku ñivɨ na kuvi a xiko jo de a ntu'un a ntu xiko daja a va'a, tyi ɨjɨn, ntu tyi a jiakɨn kue'i ñune'yu o vi da kuya'vi jen suu da kuatyi vi a kini'vɨ ka ini on tyi a ke'en daja majan yaji daja, da ma vixin yukuan so ntu tyi a suu viji yaji da kuatyi jen na kue'e ni'i on kuya'vi tan kuaiyo a jiniñu'un on a kuvi nama axin kuvi kuñu tyi ni'i kue'e nu majan ya'a. So nama axin ñɨɨ axin a ka'an on aseite axin natutu vi ji jen suu da iña ni vi a nkukue'e ka kuya'vi, iyo tienda jen xiko tan daja soo axin sa'ma so yaku ni vi da kuya'vi jen iyo ka suni iyo tan ka nuu ni'i nuu a kuvi ya'a nu a tinana nu, tikumi nu, na iin titɨ vixin vi ji so da iña vi a iyo, so nkukue'e ka, kue'e ka da xiko nute ji'i kua katyi ki ni jen yukuan vi a kuni ni a ntu vi sa'a va'a vi'i so, kua katyi ki ni jen suu jen ñivɨ xiko majan jen suni a nuku iin xu'un luli vi a sa'a ja sukuan so saa kutuni ka naa sa'a o.

ɨɨ... Ntu kuvi ni ka kuni na inka tu'un tyi a ka'an ka ni tu'un stila jen sa naa a na ka'an va'a ni vi tu'un maa ni, tu'un ñuu, Ñuu Savi ni ya'a, tyi ntu kuvi ka'an yuku ni majan. Ntu kuvi ka'an vii ni majan, jen kuvi ni a naka'an va'a ni majan. Kuvi ni kuka'nu ka ini ni. Nasa ka va ka'an va'a o majan jen su tu'un iña ni ka va nee tuni a naka'an va'a ni, tyi vitan nanta tan ni nee ni ñuu ni ya'a jen yuku ni kua ka'an va'a o majan, tyi sa ña'nu ni jen ñivɨ ña'nu ni. Tata ni nana ni xine'en ka'an ni majan, jen sɨɨn kɨnka'an daja da tu'un. De maa vi tatyi sɨɨn ka ka'an da kuatyi majan axin ne ña'nu kuatyi jen sɨɨn ka'an daja majan, jen kuvi ni a naka'an va'a ni da tu'un, tu'un ka'an ñuu ni, tu'un Ñuu Savi ni ya'a kuvi ni naka'an va'a ni.

Iyo tu'un va'a nuu kaa nityi, ntu nɨ'ɨ kanijia ni, tyi ntuvi nɨ'ɨ va iyo tiñu nuu on. So detun ni'i on majan nanuku o a kuvi o kuka'nu ini o axin kutu'va o jen su iyo tiñu jun no'o. Kanijia ni sa va ja ntu nɨ'ɨ kanijia ni. Jen, ɨjɨn, suu a kune'ya tu'un o nuu tyi ntu nɨ'ɨ va kanijia o, soma a nanuku nu nuu a kuvi nu kutu'va nu, tyi katyi ji nuu nu, jen suu va'a vi a, jɨn, iyo kaa nityi ya'a. So a iyo va kua katyi ni jen, ɨjɨn, ni'i o majan nuu, kumani ni ntuvi a maa suvi ji ni kunee nuu on sa va ntuvi na'vi maa on tyi ntu nɨ'ɨ jɨ va, iyo katyi kene va'a nuu jun, tyi, ɨjɨn, yutun nini vi a iyo tiñu nuu on jen nsukua'a da kuatyi jen, ɨjɨn, iyo tiñu jun nuu daja vi a detun kivɨ daja ne'ya daja na kuvi a ntu iyo tiñu nuu daja jen yukuan vi nuu jianini on so jika ta'vi o a ɨjɨn, nkune'ya ja sani a kuun ni, sani a kuvi daja kuni daja ni jen saa sava yɨ'ɨ ya'vɨ a sa'a o danu.

A maa ni jen ntuvi iyo tiñu ni xiko ni tyi ntuvi jini ni kuaa sa'a ni majan jen, yukuan vi, ajan detun jianini ni a kue'nu ka xu'un ni jen sa xinaa ni xu'un ni va kuni ni a maa ni jen ntuvi ta'an ini ni xiko ni tyi iyo kue'e a sa'a o soma maa ni jen ntu ke'en ni xiko ni tyi sa ntu jini ni kuaa ka'an ni axin ntu jini ni kuaa, ɨjɨn, nasa sa'a ni jen kuya'vi da xiko ni jen, suni a ñuu on ya'a jen luli jen kuni ni a tun naa kuvi a kuya'vi, kunini a maa ni jen sa va ntuvi ta'an ini ni xiko ni axin ntuvi kuvi ni xiko ni katyi kaji ni a ntuvi, ɨjɨn, ni'i ni kuaa sa'a ni da yujin yukuan jen navi ni tyi nuu kunee ini xu'un jen sa skuita ni majan sa va ntu tetuvi ni maa ni.

Yaku ni sivɨ da tiuun jini ni. Iyo tiuun ka'an daja tiuun ka'nu, iyo tiuun ka'an daja, ɨjɨn, xinuu, axin, iyo tiuun ka'an daja a kurusi, axin yukun, axin arado katyi daja inka ka tiuun, so maa kue'e tuni nu tiuun de maa ni tyi ntu jini kue'e ni sivɨ da tiuun. So jɨn, a ne'ya on sukun jen nee kue'e daja jen iyo tuni daja ni va, iyo sivɨ jen yaku ni va jini ni a maa ni, suni de kune'ya o sukun jen, sava sava jiankava, ɨjɨn, ah... a kuvi a jiso yu'va axin a jiso nkanii, axin a jiso tatyi, soma, yukuan vi tuku, a ka'an on nkanii, jen suni da iña ni va kuvi katyi ni de ntu jini kue'e ni na nuu tiuun iyo.

Tu'un taji ni nuu ntaka dayo sa va koo va'a o vi a kumi on maa on kumi on nuu yaji on, kumi on a ji'i o, ni'i on naa yuku tatan kuvi ji sa va iyo va'a o, jen kumi on nuu jiko núu on na maa on sa va ntuvi na koyo axin stujii o maa on, axin na iin tii xeen tɨɨn yo da iña vi a katyi tu'un ni nuu danu a kumi tuni on maa on so mas ka kumi on nuu a yaji o, tyi detun tun yaji o nɨnuu jen suni kuvi tɨɨn kue'i yo jen kuni ni a nuu kaji o vi a va'a ka kumi on maa on, jen sa va ntuvi tɨɨn kue'i yo jen teku tan on ka ke'in ka kuiya viji, kivɨ viji, yoo viji, suu da iña ni va taji ni a katyi ni a kumi on maa on nee ni nkuvi ni jikonuu on, jen su, ntuvi a... a tee viji jen su tosa sa'a vi'i ji nixi jen detun a ña'an vi o jen suni a kumi on maa on, tyi kuvi o ña'an jen viji ka kua'an yujin so suu nuu kaji o nuu ko'o o yukuan va kumi tuni on maa on sa va ntu na'vi o jen sa va iyo va'a o, tu'un iña taji ni nuu ntaka dayo.

ɨjɨn. Jini nu jen sama yoo iyo yoo vijin jen iyo yoo jen i'ni axin, kua katyi ki ni, jen su, nuu tuun ka nkanii jen i'ni ka so yaku ni yoo viji tyi vijin ka, ɨjɨn, kue'e ka yoo va vijin kua kajie'e ki o, ɨjɨn, ne noviemvre, disiemvre, enero, fevrero, jen kuvijin saa jen sanaa marso, avril, mayo, yukuan vi a kui'ni maa ti'in tyi saa ni jen vaji da yoo jen kuun savi, jen suni kuvijin a kuun savi, sa va kuni ni a yaku ni vi da yoo vijin jen yaku ni vi da yoo i'ni jen suni kuvijin tuku a kuun savi, sukuan ni vi da yoo axin sukuan iyo nuu nee ni ñuu ya'a.

Ɨh... Naa ini ni na jini ni ka tu'un, kata maa ni a tu'un maa ni tyi, sa luli ni va nini ni teso'o ni a jita ta'nu iin yaa vilu katyi de, soma vitan jen naa ini ni nasa katyi ji. Va tyi vi sikɨ a naa ne a katyi de a, jɨn... ijɨn, na yɨkɨ ti kuvi, ɨjɨn, ixi yu'u tyilu jen, ɨjɨn, so'o tikuvi ɨjɨn... tikiasun ña'an sa'a neyu. Da iña ni na'a nityi iyo ka vii ka'an, ɨjɨn. Tu'un yukuan soma ntu na'a nika maa tyi nee luli ni nini maa jen suni sa'a ni inka ka yaa, ɨjɨn. A katyi a kuaan jika o nuu nee o, so ntuvi jini ni majan sava naa ini ni kuaiyo da yukuan jen nkuvi na katyi ni katyi. ɨjɨn, Na'in da yaa yukuan jini ni. Sa nan... naa ini ni da yukuan.

Yaku ni va kukueka ini ni sa ji'i iin ta'an ve'i de kukueka ini axin nkɨ'ɨn ñivɨ yukuan kuni o, soma de nke'en kue'i majan axin kanta, ni a, na... naa jen suu iña vi a kukueka ini ni. Kukueka tan sava ini ni sa kanta a nijin xu'un axin kanta o jin kue'i, da iña ni va kukueka ini ni, so, a katyi o a kunu on nasikitɨ ni tyi naa kue'e no'o ni jen yukuan vi a katyi ni a ji'i ta'an ni va kukueka ni yukuan vi de a kue'e yoo jen jia'a nti'in a no'o, no'o ni so ntuvi kue'e kukueka ini ni.

N... kuni ni a natiñu kue'e ka kuni ni. Kuni ni kutu'va ni tyi kua'a kuiya ni jen ntukuvi ni ka na kutu'va ni so sa naa, ɨjɨn, jen kutu'va ni iin tiñu jini ka da nana ña'nu, nani isa. Isa vi a sa'a daja kua iyo ni a yu've vi ni a jen ke'i da maa jen sa'a daja, ɨjɨn... a ñu'un on axin a ni'i o. so, sa naa jen iin ni a kuvi ni, kuvi kutu'va ni detun a sukuan kajie'e ni. Jen sava, so ta'an ini ni a kutu'va ni maa ja tyi nunini ni maa sa'a ni sa luli ni jen vii sa'a da na'nu ka kuni ni. Jen sava vitan teku da na'nu jen xine'e daja nu'u kutu'va ni sa'a ni, ɨjɨn, tiñu kunu. Sukuan ka'an da maa ja. Kunu daja. Naa ni a kuvi ña ja. a kuvi soo, a kuvi sa'ma ja. Naa ni ka, ɨjɨn, a ni'i on. Jen suu, da tiñu iin ña'an kuvi ni kutu'va ni.

Sɨɨn vi ñuu to'o jen, sɨɨn vi nuu ku'u. Ntuvi nuu kuvi ji. Tyi, nuu ku'u ya'a jen sutyi ku'u niyɨ o. Tyiji yutun, axin ne'ya nu ɨjɨn, yuku ne'ya nu nuu, jiko nu nuu kuaiyo ni... ɨjɨn... Ntuvi a katyi o a no'o nasɨ, axin ntuvi yu'vi o nee o maa ja. Tyi, ɨjɨn, nuu jia'nu kuvi, jen tyiji ñuu to'o, tyi viji va kɨ'ɨn on. ɨjɨn naa nuu on, axin yu'vi o da kaa. Tyi kue'e tuni kaa iyo jen yu'vi o da yukuan axin yu'vi o, ɨjɨn. Katyi daja iyo tee kui'na, jen suni yu'vi o jiko nuu on yukuan. Sɨɨn iyo, tyi ve'i nasɨ vi da nee yukuan a tyiji ñuu to'o. Jen ya'a tyi ntuvi ve'i nasɨ viji ntuvi. Katyi o a, jɨn, nsɨ'ɨ ityi tyi yɨ'ɨ, soma ityi kuiñɨ kuvi daja. Jen ntuvi xu'vi o ta'an on yatyi vi jiano. Jen jini o da ta'an on na. Suni de nakenta'an on. Jen suni jini o maa ja. Jini o nee, nenu nee je. Ne ta'an kuvi ji. Jen nta'an kuvi ntaka o da nuu a nee o iin ñuu ya'a. Soma, tyi ñuu to'o tyi ntuvi ta'an on vi daja. Jen tun neva kuvi daja jen yukuan vi nuu, ɨjɨn, sɨɨn iyo jo. Tyi... sɨɨn va da to'o yukuan jen stila yo daja. Axin... sukun daja, ka'nu daja. ɨjɨn... iyo kuijin ñɨɨ daja. Axin, iyo da, ɨjɨn... Ntuvi so, ah, kua katyi ki ni jen su nuu jinu kaa vi ji nuu nee ve'i nasɨ vi ji. Nuu iyo kue'e ñivɨ vi ji. jen ya'a tyi sɨɨn tyi ku'u yɨ'ɨ o va. Katyi ni sukuan.

Detun iyo tu'un no'o nuu ñuu ni, jen suu, ɨjɨn a sa'a dani vi a na sa'a nuu dani ini dani, nututu dani axin nantu'un dani sa va ntuvi ka kukue'e tu'un no'o ya'a. Iyo tu'un no'o detun kuun savi, iyo tu'un no'o detun satiñu nu, iyo tu'un no'o detun na kuvi iin kue'i nuu ve'i nu, iyo tu'un no'o detun, ɨjɨn, kua'an nu, kua'an jika nu na jen suni tu'un no'o vi yukuan, so a sa'a dani vi a nasa'a nuu dani ini dani, sa va tyinei dani iin ta'an nuu kunei yo de tyinei o iin ta'an. Ntuvi soo o, ntu kutu ni ka soo o. Suu a va'a ka va koo nuu ini on sava nantu'un vi o, tyi sa va ntu sa'a ka'nu ka tu'un no'o yukuan, katyi ni.

Sa luli ni jen kue'e a nsiu'vi nu'u. Suu ta'an maa ni jen siu'vi jin nu'u, axin katyi daja iyo tatyi jen yu'vi ni. Axin i'na katyi daja jen yu'vi ni, so, ɨjɨn, a suni a nsiu'vi nuvi sa, ɨjɨn, sikɨ dani jen koyo iin ta'an ni axin, kanajin jin jen, yu'vi ni, so naa katyi o a nasɨ no'o ni soma suu a luli o jen yu'vi o, tyi ɨjɨn, ntia'an kuvi kanini nu jen kanijia nu kanijia nu a ka'an ñivɨ ña'nu ntika jen suu yu'vi o so a nsiu'vi daja ka nuvi a sa kene da tata ni jia'an satiñu daja nuu i'ni jen kinoo maa dani jen, katyi de nuu dani a tosa, ɨjɨn na sa'a dani nee dani, tyi ɨjɨn, sa va kumi dani maa dani, tyi detun nee maa dani jen netu ni dani daja jen, kanta tatyi ve'i dani jen kɨ'ɨn tatyi, jia'an ni ka tyi de nuu dani, yukuan vi a ñu'vi ni a luli ni, jen suu a iyo vi yukuan tyi naa, na suu vi'i ka niyo.

A vitan jen da ñivɨ jen naa nuu daja axin kua'an vaji daja ini kaa ntuvi jika ka ñivɨ so a na'a tyi ntutyi a nikajie'e dani, jen vitan tyi ntuvi ka jika ñivɨ, tyi jika jie'e ñivɨ tyi, ɨjɨn, ñu'un daja kaa jen kanta daja a nuu kɨ'ɨn daja axin nuu kua'an daja. Suni, a na'a jen ñoso daja kitɨ, soma vitan tyi na iyo ka a sa'a sukuan vitan tyi maa kaa nika ñu'un ñivɨ, sa va su jika kua'an axin yatin kua'an, ñu'un jun kaa jen yatyi kanta ja yatyi niko jo, yatyi ni sa'a ja tiñu sa'a ja. Kuni jin va ñu'un jun kaa to'o axin kaa iyo ñuu maa dani ntuvi kaa jika jie'e dajan vitan, tyi, ɨjɨn, yatyi ni kua'an daja de yatyi ni niko daja.

Kue'e tuni a kutu'va o sa'a ñivɨ ña'nu. Tyi sukuan vaji yujin. Suni, ñivɨ ña'nu jen suni a niyo ñivɨ ña'nu jun xine'e maa ja. Sa va nkutu'va ja. A kuvi nu tee jen kutu'va nu kutu nu kutu'va nu kɨ'ɨn nukú nu yutun. Kutu'va nu sa'a satiñu nu na jin xinikɨ. Axin kumi nu na tii. Jen a kuvi nu ña'an, jen kutu'va nu niko nu, kutu'va nu kunu nu, kutu'va nu nakete nu, kutu'va nu tyityi'yo nu na iin a kaji o. Kutu'va nu nas... nasa'a noo nu ve'i nu. Kue'e tuni nuu kutu'va o sa'a saa ni nu kunee o tiñu tyi suni ñivɨ ña'nu ñankɨɨn yujin yukuan. Jen kutu'va o nuu tiñu sa naa. Ntuvi nee ña'an tiñu soma tee vi nee tiñu so ña'an sɨ'ɨ tyi, ɨjɨn, kutu'va daja nsa'a daja. N... a kaji nu tyitu. jen sukuan sukuan vaji yujin ya'a jen, ɨjɨn, a maa ni jen kue'e tuni kutu'va ni nuu ñivɨ, nkutu'va ni nuu ñivɨ ña'nu. Tyi kuaiyo katyi ji nuu nu. kuaiyo xine'en je noo tyi, ɨjɨn, tyu'un ityi no'o jen su kanijia nu sava tɨɨn nu tiñu sa'a daja. Tɨɨn nu ityi axin nikɨn nu ityi nuu tiñu sa'a da ñivɨ ña'nu.

Neyu viji tuni sa'a o a ka'an on neyu u'va. Tyi kue'e tuni a ñu'un nuu jen maa ni jen ntu jini ni sa'a ni majan. Tyi kue'e tuni vi a, ɨjɨn, naxitutu nu, axin sikasun nu axin tyityi'yo nu axin nasa sa'a maa, jen neyu u'va vi a ntu jini ni sa'a ni, suvi va viji nuu ni. Tyi, jɨn, iyo da xixi vi sa'a daja majan, soma a maa ni tyi ntu jini ni na kuvi. Kuviji nuu ni sa'a ni neyu yukuan. Kue'e nuu, ɨjɨn, xine'e ñivɨ ña'nu jen suu, nuu xine'e tan daja noo jen kuka'nu ini ni ntuvi, jen suu viji vi a. Kanini maa nu axin viji vi a. Sa'a nu maa jen yu... sukuan no'o niji neyu u'va ya'a, tyi ntu tyisa viji ji nuu ni.

Ta'an tuni ini ni kɨ'ɨn ni kune'ya ni, ne xini da yuku vii tuni va kɨ'ɨn on kune'ya on xini da yuku, tyi sukun jen ne'ya nu kuaiyo ne a iyo ne jika, da yukuan va a ta'an ini ni kɨ'ɨn ni kune'ya ni. So nuu kanta on viji tyi nuu nee maa on jen iyo tuni nuu, nuu vii iyo kɨ'ɨn kune'ya on axin iyo da kava savi jen suni vii iyo da kava savi so a kuni a kueni kueni axin ñunkuun ni sa'a o detun kua'an on da kava yukuan suu da iña vi nuu ta'an ini ni kɨ'ɨn ni kune'ya ni. Kua katyi ki ni xini yuku jin da kava, jin da tyiji yuku suni vii iyo detun a nke'en on ityi de kua'an on de ta'an ini ni kɨ'ɨn ni da, ɨjɨn, nuu katyi ki ni ya'a.

Ta'an tuni ini ni kaji ni a sa'a daja ñuu ni ya'a. Detun neyu viji jen ta'an ini ni kaji ni neyu tiuun, neyu xinikɨ, axin siuu katyi daja, axin suvi. Axin, nn... iin xita i'ni jen ta'an ini ni kaji ni da yukuan. Suni de da tikuitɨ viji axin na yuve viji ta'an ini ni kaji ni. nutyi lava katyi o axin nutyi tuun nuu da yukuan ta'an ini kaji ni. Suni sa'a daja neyu i'yɨ, neyu tikuitɨ. sa'a daja ita yavi. sa'a daja, ɨjɨn, na yuve kata yukuan, yuve kinɨ yukuan ta'an tuni ini ni kaji ni da yukuan. Su va'a sa'a da ñivɨ ña'nu tyi jini daja sa'a daja majan. jen nu'u tuni yaji da yukuan da katyi ki ni nuu danu.

Detun iin ñivɨ vi ji ni'i jin jen, suu a sa'a daja ñivɨ va, ɨjɨn, nasa'a no'o daja ve'i daja axin nastutu daja, nantiñu daja, nasatu'va daja, nuu kava ñu'un ne'yu. Tyi ne sanaa on jen ji'i ji ta'an jan, jen suu a sa'a o va nasa noo ii nuu kava ja jen naskutu daja ita. Tyiso daja itɨ, tyiso daja nani, ɨjɨn, nuu ita vi jen. ɨjɨn, sa jiakɨn daja ñu'un ne'yu. Satu'va daja nuu ku'un jun. Tyi suni yatun nani nuu ñu'un jun. Jen sani de, kanta ñivɨ nakuetu nuu jun. Tyiyi ke'in iin ityi nakuetu da ñivɨ nuu jun sa va, ɨjɨn, katyi ñivɨ ña'nu a ni'i jin nuu nee ityi kua'an, jen yukuan detun iin kaa ja iñɨ yakuaa ne kivɨ uni jen satyi yu'u daja maa so, a kivɨ uni yukuan jen jia'an kue'e ñivɨ jiete nuu ɨjɨn, katyi o nuu kaa ñu'un, iyo yukuan nuu kava daja. Nuu kava a ni'i. Jen jiete kue'e ñivɨ ve'i ji. Katyi daja sava yukuan kinoo ñu'un ne'yu. Jen suu, a sa'a dani ñuu dani ya'a vi a, ɨjɨn, Sa tu'va kuaiyo a kaji ñivɨ. A ko'o ñivɨ kanta, tyi kanta daja jen nee daja xita. Nee daja xu'un. Nee daja nute vixin daja. Nee daja ita, nee daja itɨ. Kuaiyo yukuan nee ñivɨ jen kanta, jen suu, ntuvi a ka a vi yukuan tyi jia'a yaji daja. Jen, ɨjɨn, sa va nee nuu daja, nee o jin ñu'un ne'yu yukuan tyi a kaa ñu'un ne'yu jen, ɨjɨn, de nɨ'ɨ, de nkuvi uni kivɨ yukuan jen suu jia'an tyi yu'u majan jen, ɨjɨn, a ntiakɨ'ɨ jɨ nuu ñu'un kutu yukuan jen kivɨ jɨ ve'i ñu'un, suni ñakuetu yukuan jen sa ne ve'i ña'an jan ve'i nu'u jen, sa nake'en ñu'un ne'yu kuee kua'an on jin nuu ñu'un ii nuu nu'u kaa kutu yukuan. Sukuan ni suni de yukuan nkanta tuku jen ka'an jan xa'u da ta'an axin nee ve'i, ka'an xa'u da ta'an jen, katyi daja kuta'vi nuu ntaka kuitɨ ñivɨ, ɨjɨn, kunta'an kanta, kunta'an jin ñivɨ naa yukuan jen, ɨjɨn, sani de nakuetu nti'in ka nuu jun nee nuu, nee nuu nu'u kaku tun yukuan xi nuu ii yukuan jen, sa de nkuvi jen, sa de, ɨjɨn, sikuun daja yatun yukuan jen, nakasɨ ñu'un nuu ve, xinoo kuaiyo ita sa va tyukuan kua'an da ita niyo nuu va nkaja ve'i ji. Sani de, ɨjɨn, nantu'un tuku nikivɨ vi a koo kivɨ ii jen katyi tuku nuu ñivɨ sa va kuka'nu ini ñivɨ jen sa va suni kanta tuku daja kunta'an on. Sukuan ni sa'a dani a detun ni'i iin ta'an jen su ntu naa va nasa o tyi nututu kuaiyo ñivɨ ve'i jen su teso'o dani da ñivɨ vaji inka ka ta'an vi ji vaji jika axin ñuu ya'a nee, so sukuan ni sa'a dani nuu ji'i ñivɨ.

Yu'vi ni detun vaji kunityi ka ñivɨ tyi, ntu jini on nasa va koo ityi nuu, so yu'vi ni, yu'vi ni. Maa vaji kunityi ka to'o jen nanii va tava daja, so sa naa de kanta de kuni tan daja nenu jiko nu axin na va koso yu'vi ni detun va iin kunityi ka ñivɨ.

Kivɨ niyɨ jen na sikutu dani nuu da, ɨjɨn, a ii, kumi dani ve'i dani jen detun ñani dani iin ito ka'nu jen yukuan nakoso nɨ'ɨ a ñaji ñivɨ nteku ju, ñivɨ ña'nu dani axin kuaiyo niyɨ nanta kivɨ iin yukuan. jen a nsa'a daja vi a nasa'a natyiso daja da ko'o xi'na, da ko'o sutyi kuatyi va nuu maa ntu ntia'an kaji daja kuvi da yɨkɨn jen, ɨjɨn, nute axin ita jin ñu'un natyiso daja jen detun nkanta ni, kivɨ niyɨ ka'nu jen, sa jen natyiso daja ko'o a nutyi vi ji a nityi vi ji axin ne'yu u'va vi ji axin, ɨjɨn, nute neyu vi ji na sava. Sa'a maa ñivɨ xiin ve'i jen natyiso detun tyityi'yo daja yɨkɨn. Jen natyiso nuu ito sa'a na natyiso nute vixin, nute uva, nute xeen jen a nsa'a ñivɨ tata... niyɨ tata ni vi a nsa'a de iin kua, jɨn, a ka'an on majan, ɨjɨn, arko ka'an on majan jen natee de ita, ita naskutu de, ɨjɨn, yutun kayɨɨ a ka'an ni tutiin jen suu viji nasa'a de jen natee de lima, natee de tikuee, natee de nika, natee de pan, natee de kue'e tuni nuu de tuni de natyiso dani noo, natyiso dani ita, va ntuku maa ni, ita, ɨjɨn, a ka'an dani ita kuaan, kue'e tuni ita kuaan yukuan natee, natyiso nuu ito jen suu kue'e tuni itɨ kayu jen, ɨjɨn, suu nanii nute vixin vi axin, kua katyi ki ni, yɨkɨn, axin, jɨn, este, na kuvi a ñaji ñivɨ ña'nu jen suvi yukuan va natyiso nu da ito yukuan.

Na... kue'e nute sa'a daja ñuu ni. Tyi, ɨh... ntuvi na kue'e iyo maa ja. So a iyo vi nuu ntu nɨ'ɨ ta'an on kumi maa ja so noo iyo yavi. Jen ɨjɨn... tava daja nute kuijin so xinaa nuu xiku vi ji. Jen, kuatyi daja. ɨjɨn, xitun, yaku ni xitun yavi yukuan su kuatyi daja. Jen, ɨjɨn... kajie'e... na... kene daja ka nuu jen, ɨjɨn... Sa jen... jie'in daja nuu sava kuvi iin soko luli, jen yukuan kene nuu xinaku'un nuxi. Jen detun nkukue'e nuxi yukuan jen nuku daja, nute kuijin a ka'an daja sɨ'ɨn nuxi yukuan. Yukuan natyu'un daja nuu jun, jen suu sa jen nuvi jin nute kuijin. Jen suni, sa'a daja... a sa'a daja ka vi tute. Soma, nakuka daja nuni tyityi'yo dani va tyikitɨ jɨ ni. Jen, sa ni de niko da maa, jen kajiee da maa, tyu'un daja nute nuu, jen natava daja na kuvi yukuan. Natava daja natyu'un daja nuu, nuu sa'ma, axin ni'i a sikuijin ka, skuijin. Jen, yukuan jɨn, natyu'un tuku da maa jen sukuan sukuan ni kuvi daja nee. Nɨ'ɨ naku yukuan kene je. Ke'in ityi sa'a da maa. Jen saa ni de tyiso daja, nute daja tyiso daja, ɨjɨn, tute yukuan. Nute ñujien vi ña. Jen, tyiso da maa nu ñu'un. Jen xi... kitɨ jɨ. Soma sa kuvi xinoo daja ñuu da maa. Tyi yukuan vi a ñuu daja ñuu daja sava ntuvi kayu ju sava ntuvi tɨɨn, tɨɨn jɨn. Tyi a, a kuvi tute yukuan jen kumi tuni maa, tyi de ntuvi ñuu da maa jen kayu axin tɨɨn jɨn. Sava, jɨn, sukuan sa'a daja a kuvi tute, ɨjɨn, ñe'en yukuan katyi o nuni. Jen, ɨjɨn, da iña nityi kua nute. Noo ka dani je ntu sa'a dani maa tyi naa noo. Iyo nuu nee dani ya'a va ntu jini dani sa'a dani. So, sa'a daja nti'in ka nani naa yɨ... nute yɨkɨn. Yukuan va, tyityi'yo da yɨkɨn, jen de ntyi'yo va'a jen xita daja nu'u. Jen, ɨjɨn, su kue'e nute ñu'un nu jen tyu'un daja a vixin nu, sava too ji'i ji. Su nute kuijin maa, nute yɨkɨn jin tute yukuan ni vi a sa'a daja ñuu ni.

Sa'a tatan, iyo ñivɨ sa'a tatan. Ntuvi nɨ'ɨ ñivɨ vi a jini sa'a yukuan tyi iyo tuni ñivɨ va'a sa'a tatan jen iyo da ñivɨ jen kuvi daja nuu sa'a ñuu... ñu'un on katyi on tyi, de yu'vi daja axin ntuvi daja, axin kitɨ nti'in ini da naa no'o daja jen, ku'vi daja, sa'a nuu ñu'un, jen suu ñivɨ satatan, tyi ka'an daja majan jen jia'an jan va nuu... tuno'o yukuan jen, ɨjɨn, yukuan de kajie'e da ka'an daja jin nuu ñu'un, jikan ta'vi daja nuu va nasa'a ñivɨ tyi ntu kuatyi ñivɨ tyi a nkoo sa naa jen ntuvi ñivɨ katyi daja jen axin nkitɨ ini axin ntu ji'i ji nava ankuvi jen suu ka'an kueka daja jin nuu ñu'un jen sa va kueni kueni natava ja a taan jan nuu sa u'vi ji axin nuu, ɨjɨn... kuvi ñivɨ ye jen, soo sukuan ni iyo sava jen nee daja na iin nute, ɨjɨn, jia'an daja nuu jun sa va kusɨɨ ini jin katyi daja jen, ɨjɨn, viji, viji tyi ntu nɨ'ɨ ñivɨ jini sa'a tatan tyi a iyo tuni ñivɨ kuvi ji, soma suu kunei da ñivɨ maa nuvi ñivɨ. ɨjɨn. tɨɨn ñu'un yukuan tyi a tɨɨn ñu'un jun maa katyi da tyi a ñu'un yukuan sa xeen majan sa niva'a majan jen suu de ntu nei ini o jen suu kunei nijian jan iyo no'o so sukuan satatan daja ñivɨ. Ka'an daja jin ñu'un jun jen saa jen sa va nuvi ñivɨ sa'a daja.

Yaku ni nakani ni a iyo saa nuu ñu'un nee ni. Iyo iin saa, saa na'ma nani ti jen vii sa'a ti tyi na'yu na'yu ti, ɨjɨn, tan ne'e axin tan yajini, jen kue'e nuu a sa'a ti na'yu ti. Kue'e tuni nuu a sikesivɨ axin kanajin, axin na'yu ju so vii sa'a ja jen iyo inka ka saa kaa ka'an dani majan jen suni sikaxin jin kaa jen kuni on a kaa viji soma yu'u ju vi iña jen vii tuni na'yu ti, suni na'yu ti yaa a ne'e axin detun kua'an jini jen iyo inka ka, ɨjɨn, so ntuvi sa'a vi da yukuan tyi kuaa iyo tiuun iyo jo, nani jin yu'u kue'e, yu'u kue'e nani jin tyi a kue'e te'ya ja. Jen kue'e sɨ'ɨn jɨn jen, ɨjɨn. Na'yu ju, detun na'yu ju a ne'e jen su va jia'a savi jen detun na'yu ju a nini jen savi kuun katyi daja, vatu nijia tyi kuun nijia savi detun nkajie'e je na'yu ju.

Maa ñuu nuu vijin nee ni jen iyo kue'e tata jiakɨn daja, tyi a taji daja vi nuni, a taji daja vi nutyi, a tyaji daja vi yɨkɨn, a taji daja vi tikuitɨ, saa na tikuitɨ kue'e, suni taji daja majan, ɨjɨn, iyo tuni iyo, iyo tuni. Kivɨ va taji ta iin iin daja tyi ntu nuu iyo ñu'un sava, ɨjɨn, iyo sa yatyi kata jinee yoo uvi jen iyo daja netu ne yoo uni, jen sa taji daja. Jen suni netu daja savi, soma iyo sava jen va'a kuun savi iyo sava jen suu ityi jen nkuvi taji daja sava, ɨjɨn, iyo tuni, iyo tuni kua ni'i daja majan jen ñu'un tikuitɨ jen va'a tuni jiaa tikuitɨ majan, detun iyo va'a nuu ñu'un katyi o, suu a taji daja vi nuni yukuan, nutyi, yɨkɨn jin, este a katyi ki ni tikuitɨ.

Kumi ni da tii ve'i ni, iin kumi ni tina, kumi ni tiuun, kumi ni tyilu, kumi ni da uni nuu da yukuan. Iyo sava de kumi dani lelu, so, ɨjɨn, kumi dani tityi, nuku dani a yaji ti axin ke'en dani a yaji ti sa va ntu ji'i soko ti. Ntu vi sani va'a dani da tii, tyi maa dani kuvi kunaka maa jen yukuan vi nuu jito va'a dani majan sa va jia'nu va'a ja axin sa va ntu kene kui'na jan jen jia'a va'a dani yaji da tii, ɨjɨn, a tina jen su sa'a dani xita, axin ke'en dani a yaji sa va teku ju. jen... lelu tyi yaji ti yuku, nuku dani yaji ti. Jen tiuun tyi yaji ti nuni, jen sa va jia'nu ti, jen, ɨjɨn, suu a vii va kunaka o tii de a ntu a koto ti sa va koo va'a ti.

Yaku ni nakani ni so ntuvi a iyo sikitɨ vi'i ni ini ni tyi sa ntu kitɨ kue'e ini ni soma suni detun nka'an niva'a ñivɨ nuu on jen suni, detun ka'an niva'a iin ñivɨ nuu ni jen kitɨ ini ni, tyi detun ntuvi kuatyi ni, detun nasa'a ni jen suu ka'an naan ni ñivɨ jen su kitɨ ini ni axin so a niva'a ni va iyo tyi naa iyo ka sikitɨ ini ni, axin detun suni na iin tu'un kueka kuvi ji so ntu vi tyi, ɨjɨn, sani de nka'an niva'a daja nuu ni a ntuvi sikɨ ni jen yukuan vi a kitɨ ini ni.

Iyo ita jia'nu ñuu ni. A na, a ka'an ni kartutyo axin gladiola. Da a ka'an dani rosa. Axin, a ka'an dani ita ka'yu. Iyo... iyo ita kumi dani ve'i dani. Jen iyo ita iyo tyiku'u. Da iyo tyiku'u jen vi... tuvi daja vi, iyo da soo. A maa dani tyi ntu kue'e da ita va ni kumi dani. Iyo inka ka ita. A yaa axin a lee vi, soma a tu'un stila jen nani agapando. So ntuvi... ɨjɨn. Vioi tuini iyo ita maa jen ke'in ñivɨ kumi maa jan. Soma, jiaa ka vi, este, a katyi ki ni kartutyo yukuan. Tyi a jiaa vi, vi jen vii tuni jiaa ja.

Ntu kue'e ka sa'a daja viko tana'a ñuu ni tyi, ɨjɨn... jiaan kunee daja. Sukuan ni jen... ej kue'e yoo axin kue'e kuiya nee daja jen iyo se'ya daja jen ntuvi tana'a daja tyi nee daja sukuan ni so a na'a tyi vi nsa'a ñivɨ ña'nu tyi ña'an daja ve'i ña'an jen nika daja na'a ve... ña'an. Katyi daja a na'vi kua'an daja, katyi daja, jen stutu detun tata nana vi jen, stutu daja iin... ta'nu ka'an xa'u katyi daja jen vii nka'an de. Tyi ñuu nkuu ka'an de. Jini ñu'un, niyo daja nuu nda... jɨn... nuu nee ña'an jen kanta daja yu'u ve'i ñe ñivɨ jen ntuvi a katyi o detun kuee kanta daja tyi nɨɨ kaa kumi axin kaa u'un a ne'e kanta daja. Jen, ntuvi a jɨn... katyi ki o a nee ña'an, jen ɨjɨn, tata ña'an katyi a kuvi tyi kue'e tuni ityi, jɨn... Jia'an daja yu'u ve'i iin tata nana ña'an jen katyi daja ki a nuu, ɨjɨn, kivɨ ya'a jen nantu'un katyi daja, jen sukuan sukuan ni kua'an yujii jen jika jika yoo sa'a daja jen ne kanta, detun, ɨjɨn... Ñanku'un... ñanku'un tu'un, ñanku'un ta'an tu'un ka'an daja, jen, sa jen, ɨjɨn sa, nantu'un daja jen, i... Kaji daja kivɨ, kaji daja yoo sava tana'a tee ya'a jin ña'an. Soma vitan, tyi ntuvi ka sa'a daja sukuan tyi xa nu kunee maa ña'an luli jin tee luli, jen naa viko, na sɨɨ sa'a daja axin naa jɨn... a ka'nu ka sa'a daja tyi sukuan kuitɨ ni ka iyo. Yutun nita ka va tana'a so, ɨjɨn, suni... A sa'a daja vitan va iyo nuku daja kue'e tuni ñivɨ tyinei daja jen ɨjɨn... sava iyo a yaji, a ji'i, a sɨɨ, a yaa. ɨjɨn... Kana daja so... ɨjɨn... sukuan ni va sa'a daja suu, a na'a nee daja jen ta'an daja jen tana'a daja suu, Suu a sa'a daja a sɨɨ yukuan suu, nuu yakuan katie'e daja. Jen, kue'e ñivɨ jia'an jen yaji da xita: Kuxi... kusama, kuxini daja. Jen sava... ɨjɨn... Kene va'a yujii katyi daja so... ɨjɨn... ntuvi ka jika daja a kakan yatyi daja na'a ña'an tyi ne a nee daja sa nantu'un daja nee nasa tana'a daja, nasa sa'a daja, nasa nakumani nu daja, nenu ka'an daja, nenu nuku daja, nenu satu'va daja jen sava kanta tana'a daja vitan.

Ntuvi ka'an ni a iyo tiñu ta'an in ñivɨ, tyi, ɨjɨn, sa'a tiñu daja, soma sa va ni'i da teku daja, so kuni ni a, jɨn, iyo ñivɨ jen ta'an ini jin tiñu ke'i yutun, axin ñivɨ sa'a ve'i, jen suni kue'e tuni daja ka va taji, jen suni, suu katyi ki ni a ntu ta'an ini daja, soma sa'a daja majan, tyi yukuan vi a sa'a jen teku daja, jen sa va, jɨn, ɨjɨn ke'i daja nuu ñu'un. Sa'a daja itu. Satiñu daja tyi kue'e kajie'e sa kunei tyi iin nuu ni tyiji ñu'un. So da tiñu iña va iyo. Iyo ñivɨ sa'a ve'i, ke'i yutun, jen sa'a ja ve'i jen suni sɨɨ kuni tyi a vii kinoo tiñu sa'a ja. Da iña vi a iyo nuu ñuu ni.

A ta'an ka ini ni ñuu ni ya'a vi da yuku. Vii tuni iyo da yuku iyo ñuu ni ya'a jen ta'an ini ni majan. Da yutun, suni ta'an ini ni nute de a ntu kue'e nute iyo. Jen ta'an ini ni da tii, da saa, da... na tii ka vi ji tii yuku vi ji tun iin tii yɨ'ɨ tyiji... tyiji yuku vi axin tyiji ku'u, ta'an ini ni da, ɨjɨn... iyo suu tun nɨ'ɨ tii, so da saa tyi vii sa'a da saa jen ta'an ini ni saa. Ta'an ini ni yuku, ta'an ini ni da yu... yutun. Ta'an ini ni da yuu iyo axin da kava. Da iña va ta'an ini ni tyi iyo daja nuu ñuu ni ya'a.

Iyo, sa'ma sa'a daja ñuu ni. A ka'an dani xikɨn. A ka'an dani xiyo nee. Soma, maa ni jen ntu ñu'un ni ka da sa'ma maa tyi, ñu'un ni sa'ma to'o. Sa'ma vaji jika ñu'un ni, jen s... ta'an ini ni ku'u ni maa tyi vijin jen jiasɨɨ ni da sa'ma kokun. yatin axin ñu'un ni da sa'ma kokun yuku sava ntuvi kuijin tuni ni. Jen suu suni ta'an tan ini ni sa'ma sa'a daja soma ntuvi ñu'un dani ka maa ja tyi, sa nee de iyo iin nuu... viko, axin nuu jika da maa nee saa sa naku'un ni maa, so... ɨjɨn... vii iyo tyi a ñivɨ ñuu ni sa'a maa ja.

Vitan jen, iyo kue'i a vixin. Ah... ɨjɨn... Xinatyi da ñivɨ. Jen iyo kue'i kajin. Tyiji a vijin jen iyo tuni kajin. Iyo kue'i kayu. iyo kue'i kijin. Iyo kue'i ñu'un xe'en nuu... nuu niñɨ. Da i'ña vi kue'i iyo nuu ñuu ni.

Yaji ni titɨ vixin, a kuvi nika, a kuvi nañu, a kuvi tyi'lo, a kuvi viji. Da iña ni vi titɨ vixin yaji ni, tyi ntuvi kue'e daja ñuu ni ya'a. Jen suu a ni'i ni ka vi nika. A ni'i ni ka vi tyi'lo. Da iña da yaji kuayi ni ka.

Nakani ki ni iin a nkuvi, sa a na'a nakani da ñivɨ ña'nu, nsu yaku niyo tyi ni'i tuni ñivɨ ña'an tee ni'i, a kuatyi, jen suni ni'i daja. Tyi niyo tixin, a na'an tuni niyo tixin a nkanta'an ñuu ni jin inka ka ñuu. Tyi jie'e a kanta'an daja ñu'un. Jen da inka ka ñuu vaji kivɨ daja nuu ñu'un jia'nu dani jen nama da ñivɨ ityi tya'a ñu'un yukuan jen niyo kaa xeen, ña'ni daja ta'an daja, ntivɨ daja ta'an daja, Nsu yaku nkuvi jen kue'e kuitya jen sa ntu'u tixin ya'a, jen nakani ñivɨ ña'nu a ntuvi nkixin va'a daja. Saa va kaa ñuu ni, soma kanta'an daja nuu kenta'an ñu'un jen, ña'ni daja ta'an daja, so ne saa sa ñankava ñuu ya'a, jen ne vitan jen nasa'a daja ka ntu kanta'an daja ka tyi a ña'an, a niyo so nsu yaku ñivɨ ni'i. Ña'nu, kuatyi, ña'an, tee, ña'ni daja nee ni nkuvi a yakuaa a nuvi, a ityi, a ve'i, so nɨ'ɨ yukuan nsa'a daja jen sa ntu'u tixin ya'a jen vitan jen nee va'a dani.

Ta'an ini ni xiko da ita, ta'an ini ni xiko titɨ vixin, ta'an ini ni te'ni ni a jia'an nu'u tyi a jia'an nee ityi ntu ta'an ini ni jen sa va katyi ni a da ita, da titɨ vixin, da iña va ta'an ini ni te'ni ni.

Ka'an ni tu'un ñuu savi ve'i ni sa va kuka'nu ini da ta'an ni a katyi ni. Jen suni, saa na maa daja tyi kuka'nu ini daja jen, ka'an daja so maa ni tyi ka'an ni nuu ve'i ni tu'un on Ñuu savi.

Nn... Na no'o ni sa nkivɨ xinañu'un ni nuu ve'i sukua'a, tyi, ɨjɨn, kusɨɨ ini ni. Ntuvi ñu'vi ni tyi, kuni ni a vi, vi a nkene ni ve'i ni. Jen nkanta ni ve'i sukua'a jen nkusɨɨ ini ni. Nteso'o ni a nka'an tee sikua'a a ña'an vi, so, ɨjɨn, ntuvi naa no'o ni a katyi ni a kuyu'vi ni axin nɨ'ɨ ni, axin kukueka ini ni, tyi, ntuvi tyi, ɨjɨn, kusɨɨ ini ni jen ñankuun nee ni, kuni ni a ɨjɨn, ntu jini ni a iyo ve'i sukua'a a yukuan jen sa nkene ni nuu nkaku ni nuu, ña'nu ni jen vii vi a nkene ni jen nini ni a iyo ve'i sukua'a a kuni ni jen, suu ɨjɨn, natu'un niyo a kayi o kukueka ini ni tyi nkusɨɨ ini ni.

Ntuvi ne'ya ni pelikula kene nuu kaa nityi ya'a. So... ntuvi a katyi o a ne'ya ni da pelikula, tyi ntuvi kuvi ni kunee ni nuu a ka'an on televisor. Jen, ntu ta'an ini ni. ɨjɨn, kunee ni kune'ya ni maa ja. Sa va, yaku ni ne'ya ni nuu kaa nityi nee ni. Sa iyo taan, najiavi tan ni, axin jia'a ni iin, ɨjɨn ah... Kunee ni jen kune'ya ni maa. So, ntuvi a katyi o a kue'e ne'ya ni. Axin detun, iyo iin mapa jen kunee tan ni kune'ya ni majan nuu... nuu tele, ka'an on kaa ka'nu yukuan. Yukuan ni su yaku ni va ne'ya ni, ntuvi... kue'e jen ne'ya ni sava ntu na'vi maa ni kuni ni.

Ta'an ini ni teso'o ni da yaa a tee daja nuu, ɨjɨn... tee daja jin xintiin daja. Da yaa iyo a ka'an daja violin axin guitarra. Ta'an ini ni teso'o ni yaa yukuan axin na inka yaa jita to'o jen ta'an ini ni. So vii va teso'o ni yaa sa'a maa da tee kuvi tee yaa nuu ñuu ni ya'a.

ɨjɨn... ta'an ini ni da ñivɨ tee n... ah... ka'an on guitarra, tyi vii sa'a daja kuni ni. Jen suu, su vi ji va ta'an ini a yaa tun tyi ka'an on maa. Soma, ɨjɨn, suu vi ni va ta'an ini ni sa tee ñivɨ guitarra.

A na'a jen ntuvi sa'a dani viko jie'e ñivɨ natɨɨn kuiya, tyi ntuvi tɨɨn dani majan viko, a katyi o viko, tyi sukuan nijia'a da kivɨ so vita tyi suu iin xita, ɨjɨn sa va xita yaji ni jin da ta'an ni, axin na iin neyu kuvi so, ɨjɨn, nututu tan dani jen jita dani, axin yaji dani nee nuu dani jin ñivɨ natɨɨn kuiya, ntuvi katyi o a kue'e vi'i sa'a dani majan tyi yaku ni so sa va nee nuu dani jin ñivɨ natɨɨn kuiya yukuan.

Ntuvi kue'e nuu iyo ii tyi kuni ni a da kava savi, va kumi dani axin nee ñu'un dani majan, tyi maa jiaa kava savi vi yukuan, jianka'an jin jen tan ta nute ji'i dani, axin kuun savi, jen suu maa ña'nu vi da ve'i savi va jin sa va ityi nuu nika dani jien, ɨjɨn, nanta nakenta'an da ityi yukuan, jen suni nee ñu'un ñivɨ majan tyi sa jiavi daja jen ke'en daja yuku jen kani kani daja jie'e daja jen yukuan xinoo daja majan nuu kuvi kurusi ityi yukuan sava najiavi da jie'e daja katyi daja jen yukuan vi a nee ñu'un dani, axin suu da yuku sukun nee ya'a, so suni ntuvi a kee dani, sa'a dani jin tyi, nee ñu'un dani da yukuan. Maa ña'nu ka vi kava savi jin ityi jika kuaiyo ñivɨ tyi sa va kumi ji da ñu'un ini ityi yukuan jen, suni ntu jiavi na sikutu daja jen kanta daja nuu jia'an daja.

A sa nee ni sukua'a ni ñuu to'o jika jen nini ni sute ni nuu ka'an ni alverka. Soma, ɨjɨn, suu xine'e da ñivɨ sukua'a yukuan da nu'u. Axin ta'an maa dani inka tyi kua sute dani. Vitan tyi ntuvi kee va'a ni jin, tyi kua'an ni kuiya ni, jen yu'vi ni sute vitan, so nini ni nsute ni nute ñu'un, tutu ju nute luli ni vi ji jen nxine'e da ta'an dani maa ni jen nsute va'a ni nuu nute yukuan.

Suu jitu dani maa dani nuu vijin ya'a jin ñu'un dani sa'ma kokun, suu sa'ma to'o. este, jiasɨ dani soo to'o yata dani sava ntu kuvijin dani. Kue'e soo va a nasɨ yata dani sava ntu kuvijin dani, axin iyo ñivɨ jen kumi daja ka soo, nsa'a daja soo ixi lelu ka'an on majan suni a vixin tuni a kuvi soo ixi lelu, jen suu nuu kumi daja majan jen suvi ji ni'i daja jen nuu ntuvi jen ke'en dani da soo to'o yukuan nasɨ yata sa va ntuvi kuvijin dani.

Suu a ntañu'un jen... sikɨ tan ni ntii ka kani pelota, soma ntuvi sikɨ kue'e ni ka su sa ñivɨ sutyi ni tyi nta'an tuni ini ni sikɨ ni tiluu na'a yukuan jen vitan tyi ntu kue'e ka sikɨ ni majan so de iña ni va ta'an ini ni sikɨ ni a maa ntañu'un.

Tiñu sa'a da tee vi a jia'an da satiñu daja nuu ku'u sa tu'va daja noo, tyi'i daja nuni, sa va tee daja, axin sa'a daja, itu, sa va kene nixi, kene niñɨ nuu satiñu daja. Iña vi da maa ña'nu ka sa'a, tee tiñu maa ña'nu ka sa'a ja, jen suni nuu tɨɨn daja xinikɨ, axin ɨjɨn, jiso jo yutun, a kuvi tee axin kuatyi ji yutun suu da iña vi tiñu vei sa'a tee, suni sa'a daja ve'i yutun tun katyi dani, axin, ve'i no'o sa'a daja, sɨɨn da yukuan, suni kue'e nu sa'a daja vi a, ɨjɨn, a tanuu tanuu jun jini kua sa'a da yukuan jen sa va tanuu jun ke'i jin da yukuan, so, suu iña vi tinuu sa'a tee jia'an satiñu nuu ku'u. sa'a ja itu, sa'a ja ve'i, jiso jo yutun, nata'vi ji yutun, kuatyi ji yutun, da iña vi a sa'a da tee.

Nasa'a dani detun nkanta ñu'un taan tyi iyo nee dani ve'i dani axin kene tan dani nuu ke'i axin iyo a kanajin, so na iyo sa'a dani, a iyo nuu nee dani ya'a va sukun jen, iyo kue'e yuu, axin kava, jen ntuvi jini vi'i dani sa taan tyi sa taan ni'i va koyo tan da yuu nuu yuku, so nasa'a dani tyi nee dani ve'i dani axin iñɨ dani nuu satiñu axin nuu ke'i axin nenu ntɨɨn maa ñu'un taan da nu'u, so naa iyo sa'a dani tyi naa iyo nenu kɨ'ɨn dani ka.

N... Suu kusɨɨ ini ni katie'e ni da yaa katyi'i xini jie'e yukuan ni vi a ta'an ini ni katie'e ni tyi iyo da yaa jen vii. Sa'a ja vii, jiko nu vii tava nuu jie'e nu. Yukuan va kusɨɨ ini ni katie'e ni yaa katyi'i xini jie'e ka'an dani maa ja.

A nuu, a nuu nee dani ya'a jen, iyo kue'e yuku jia'nu xiin ve'i ni. Iyo a ka'an ni ntanixin, axin tunii, axin tutin, axin yutun kitɨ, axin iñu, yuku iñu kuvi ji, so ɨjɨn, suu da yuku iña ni vi a kuyatin yata ve'i ni.

Jiantiñu kuatyi ni iin kaa nityi nani selular. Tyi najie'e va jiantiñu ni ma, tyi nee jika da se'ya ni jen tee ni nuu daja axin na inka ka ta'an kuvi ji jen ni'i ni kaa nityi nani selular ya'a suvi va ni'i kuatyi ni ka suvi va, eh, kunee ni, axin kujiso ni sa va kuvi nani ora kuvi jen natɨɨn ni tu'un tyu'un ityi da nuu axin maa ni tyu'un ityi tu'un nuu daja ve tun iyo kua'a daja. Axin suu maa sukuan ni vi a kuvi ni jinm da ta'an ni sa va nuu jini tan ni a iyo va'a daja, jini daja na'a iyo va'a ni nuu nee ni ya'a.

Na sa'a ni da kivɨ najiavi ni tyi, suu naa ntuvi iyo nuu najiavi ni tyi de ntu ña'an ni satiñu ni jen nasa'a ni da ve'i ni, nasa'a noo ni. Nakete ni sa'ma, naxita ni, nasa'a ni a yaji ni, nakete ni, ko'o ni. Nanii va kuvi a nasa'a yukun, yukun ni ini ve'i ni, jen sa va, iyo va'a nuu nee ni, tava ni yaka, axin, ɨjɨn, naka'nu ni sa'ma ni, nasa'a va'a ni nuu kixin ni da iña ni vi tiñu sa'a ni, sa ntuvi jia'an satiñu ni kene ni tyike'i axin kene jika ni kɨ'ɨn ni.

Iyo yuku kue'i sa'a nu ñuu ni ya'a. Ñivɨ ña'nu jen nkatyi daja nuu dani a iin xeen sa'a da yuku yukuan jen suu ntuvi ke'i dani majan a saa naa axin axin ntuvi jityi. Ke'i dani majan de sikitɨ dani majan jen kutyi dani majan, ko'o dani majan, tyi kue'i da yuku kua ita tunaa, tanaa, ita na'nu jen ntuvi nkuvi nani sa'a o jin. Iyo inka ka ita, ka'an daja ita nikɨn ka'an daja majan, suni kue'i, suni nsakuvi sikɨ majan. Iyo inka ka'an dani tyi'lo yuku suu suni a, xeen yuku yukuan va ntuvi a nani sa'a dani jin da yuku yukuan tyi, kumi naskuita ni sa va. Ntuvi nano'o dani. Iyo jo suni detun a tyiji yuku ko'on jen iyo i'yo jen da i'yɨ yukuan jen suni iyo i'yɨ sa kasun on tyi suni sa'a xeen jin yo axin ka'ni jin yo, suvi ni vi da yuku ini ni a iyo nuu nee dani ya'a a xeen jen.

Suu, ta'an ini ni a koo va'a nuu kunee da kuatyi sikua'a daja. Soma, suni ta'an ini ni a da tee axin ña'an sikua'a. Jen vii sa'a daja. Tu'va koo daja sava kutu'va da kuatyi. Axin suni, ɨjɨn... nsikuita vi'i daja tu'un ka'an on ya'a sa va ka'an Ñuu Savi da jin da kuatyi. Axin, detun a xine'e daja nakuvi, so... ɨjɨn, ta'an ini ni a vii satiñu da tee yukuan axin ña'an yukuan tyi, ɨjɨn, sava kusɨɨ ini da kuatyi no'on daja ve'i sukua'a. Jen su, nɨ'ɨ ni kuni da ñivɨ sukua'a sa va va'a xine'e daja da kuatyi. Jen, ɨjɨn. Suni nuu satiñu ni, tyi kuvi ni a vii koo ini kuaiyo dani a nuu satiñu dani ya'a. Sa va, ntu'un xini ni. Axin... Inuu ni kunta'an dani jen inuu ni ka'an dani jen sava, ntu kene tixin ma'ñu dani kuni ni va katyi ni sukuan. So ɨjɨn. Iña vi a va'a ka kuni ni a maa ni.

Suu, na iyo sa'a o de nkoyo nuu nute xeen, tyi ntu su tyu'un on xini on nko'o majan, tyi jia'a ja kue'i yo ñu'un ne'yu o, ntu iyo va'a, a ji'i o nute xeen, so nuu ji'i da ñivɨ majan, tyi ntu jini on na kuvi a no'o daja, so ma on, tyi nake'en ini on tyu'un tiɨkɨ o xini on a maa on jiakɨn kue'i ñu'un ne'yu o detun ji'i o nute xeen.

Sa'a viji, nasa tee o maa, tyi maa, a nkaku jiaa viji va kuviji so kueni kueni jen sava kutu'va o tee o maa ja, nuu kuvi ji vi a ntu jini on. A n... nee ta'an kua ka'an on kua tee o maa sukuan, axin stee sɨɨn on maa ja. Iin ñani vi a sa'a viji nuu ni. so ɨjɨn... teso'o va'a o kua ka'an on jen sukuan tee o maa. Kuni ni a maa ni. Jen, ɨjɨn... nuu ta'an on katyi sa viji ji tyi ka'an daja tu'un ñuu savi soma ntu jini da tee da maa jen yukuan vi a sa viji nuu daja de maa nityi nuu sa viji vi a kuaa katyi ki ni a teyu kuni maa ja a tee tutu ni maa axin tee sɨɨn ni maa. Iin ña va sa'a viji nuu ni.

Maa xinañu'u jen maa va'a kaji da yɨkɨn vi a katyi o a titi daja. Xukui nana daja vi a maa va'a ka. Jen, sa'a ni de, ɨjɨn, detun kua'an tan yoo daja. Jen su, a kaji daja vi, ɨjɨn, na.. iin.. neyu kua kuvi... kaxi daja maa ja. Tyi detun ntuvi nu'u daja. Jen suni nsa'a kuvi kaji daja. da neyu u'va yukuan. Tyi, kueni kueni a kuvi vi da... na'in... a ka'an on naña. a ka'an on yɨkɨn kuatyi. A katyi o a kuvi tikuitɨ. A kuvi va'a kaji daja ka'an on sanaoria yukuan. Axin naa, ɨjɨn, va kuvi jika. So ntuvi a kajie'e da kaji daja kuñu. Tyi. De ntuvi nu'u daja jen ntiaa kuvi kaxi daja maa. Sava, kuni ni a kueni kueni da titɨ vixin maa jen yaku yukuan ni kaji da kuatyi. Sava tun viji a kue'i daja, kuni ni a maa ni.

Ntuvi ka'an ni a teku va'a ni ka vitan. Tyi, ɨjɨn, suni sa luli ni jen suu ni soko ni so nte... ɨjɨn... so, niyo sɨɨ ini ni. Ña'nu va'a ni. Ntuvi nsa'a ni va'a tata ni, nana ni, nuku jen ña'nu va'a ni jen... kuni ni a nva'a ntika ña'nu on nee ityi tyata katyi o. Tyi ntu ñaji ni a da sa'a, ɨjɨn, jen ku'vi ni, tyi ñaji ni ka yuve, ñaji ni ka yutyi, ñaji ni na'in tii na ka daja vi. De ñaji ni ka da kunuva a yukuan. Suni nuu ni jen niyo noo ka, niyo va'a ka vitan, tyi, ɨjɨn, sɨɨn sɨɨn a tyu'un to'o nuu. Jen sɨɨn sɨɨn a yaji o. Jen, jia'a kue'i yoso. ɨjɨn, kuni ni a nsama yoo vitan. Tyi, ɨjɨn, a luli ni, jen suu, nuu jika o. Jen jiavi o tyio kue'e tuni kaka o vitan. Tyi a ntu iyo da kaa ñu'un ñivɨ jen sɨɨn ka vi kuni ni. So, a nii... a katyi ni a va'a ka niyo ityi tyata, tyi, ɨjɨn sa ni niyo maa, jen, ɨjɨn. Kuvi ka sa nee de iyo va'a o jen teku o jen, suu a kinoo va kumi o maa on, sava ntuvi naa no'o ni kuni ni.

A tan kuiya jen va sanaa viko ma vii ka nuu ni vi viko sa'a daja ñuu ni, tyi iyo kue'e nuu a sa'a sɨɨ daja, jen yukuan jen ta'an ini ni axin kusɨɨ ini ni sava katyi ni a viko maa vii ka nuu ni vi viko ñuu ni sa'a daja tan kuiya.